<hesitation> ofisaa anin <hesitation> bare fulani jiraa makan kinen akana akana edeni makan kinki osman edenii dub <hesitation> kar fulani jira hatu dargaa hatun tunen garri hatii ralle fudedi yaani directions sit kanna utali amtan kar fulani koi hattu tan kabii garri kan irra busii maana hattu tunen qawwe bati silaha guddio batti an dub dande <hesitation> it gadin himbo <hesitation> ko arra nurra kabii hattu tan